انا اشتغل شغل حر اصمم <hesitation> الموقع الخاص فيني، وكمان اترجم بعض القطع من العربي الانجلش او من انجليزي العربي، واستمتع فيهم ايوا استمتع فيهم وقتي لنفسي اقدر احدد <hesitation> وانظم وقتي ومتى اشتغل ومتى لا. انا مرتاحة ومستمتعة صراحة.